घोर <hesitation> अर् घेब्र घेब्र अर् घोर ने दिफ्फेरेन्चे अध भै। घोर अ सिजे ओउत् घेब्र निस्रै घेदेर् जैय अर्। <hesitation> घेब्र निस्रै घोर अ <hesitation> बन्सिन् हेअव्य् घेज् जैय न भै। घोर अ <hesitation> बेले बेले कल थैय कुफुर् गस्सम् <hesitation> न भै मत्य <hesitation> कल इन्तो। घेब्र अ मन्से लोकल् कल थैय कुफुर् अर् गस्सम् मिक्स्। <hesitation> घेब्र नि कल र न भै घेब्र अ <hesitation> घोर निस्रै स्पीदो खर् न अ घोर अ स्पीदो खर्। <hesitation> घोर नि स्पीदो बन्सिन् घेब्र निस्रै <hesitation> न भै कल र बे <hesitation> बेलेक् पेन्थोउसे भै दि घेब्र अ कुफुर् अर् गस्सम्।